Yan u tulakal in kito'on la'ayti' in- intzeeb' ki tu muuch'al ki ti muuch'tal kito'on yan yane yan ti la'ayti'oo' o cuarenta años u- ujaab' cuarenta jaab', sesenta jaab', yan u tulakal ti la'ayti'oo' yanti'ij cincuenta jaab' la'ayti' xan.